<hesitation> uguk káamţál iñaan, maa apëëná, káanţáal iñaan maa pëkus, piimëënkus uwul koowun unţáalu. Unkoo ŋálú máa pëënţáal púunjoo pëënţalú. Uguk uwí mëënkus uwí.